Sariq rangni o'ylaganimda mening hayolimga daslab quyosh nuri va bahor gullari keladi. Men <hesitation> uni baxt va quvnoqlik, shu qatorda optimizmni ifodalaydigan manba sifatida taʼrif etaman.